A' janalil kinyub'ik jetma'lo' ti ten a' janalil kinyub'ik, jet ma'lo' ti ten ki' ki' tinchi' patal inwa'lik y a'-a' käy, tzäja'an käy a' käy chäka'an etel ja', a' käy chäka'an etel ja' jach ki' jeb'ix umentik umentikoo' tinwotoch, men tu kutz'ajb'il tulakal b'a'ax xak jeb'ix a'lo' patal inwa'lik jun- junp'eel janal jach ma'lo' ti inkukutel men ma' yan tz'ak ti'ij, chen b'a'ax kutz'ik yok'ol- yok'olka' ti to'on.